Ja ku ja ku naandi'i ja martillu ja claveteando ku ndiuuva'a ja ku kuee nxiinindo tiku xeclaveteando kaanindo ja ku martillu jiaa ku kueenda martillu.